خاصو كل نهار يدير بلاصه في الدار مثلا يبدا بالبيت ديالو من بعد يدوز الصالون من بعد يدوز الكوزينة ويحاول يخدم ويشري واحد العلب ديال الترتيب ويحيد عليه كاع الحوايج اللي زايدة عندو في الدار واللي غير شادة ليه البلاصة